Cholli do naftira be nange, koode, ko lewru ngam di hefta ha di fandi. To Jemma on di heba babal di duwa, to naange on bo di heba di laara lawol ngam di dilla ha di yidi pat wala billa be fitinaji. cholli do umma daga fuuna di dillira hirna, fere bo do umma daga waila dillira fombina ngam di yaha babal je handi di joda.